بستخدم وسائل التواصل الاجتماعى لانها بتعلرفنى الاخبار بكل سهوله من الموبايل و بتسهل ان انا اعرف الاخبار وقت ما حصلت بظبط لان ناس كتير اوى بتبقى بتتكلم عن موضوع معين الموضوع الاكثر انتشارا فالوقت دا فا بتساعدنى ان انا اشوف الاخبار المنتشره فالوقت دا بسرعه واقدر ان انا اخد جميع الفايده منها واعرف كل حاجه حصلت فالوقت دا